<noise> Gny tegna ilava gny latabatsy fipasoa, <noise> mba hampalaky <noise> gny fanaova gnyy mpasoky. <noise> Da manaraky an'izay <noise> mba iala amin'ñy fiforetan'ny lamosy loatsy. <noise> Mba tsy harary <noise> gny lamositegna izany laha fa mipasoky. <noise> Da igny koa izany <noise> mba mariky gny hoe mba mpanandraha <noise> ategna fa tsy da ambony fandria avao mipasoky. <noise>